Kuje yottungo ndiyam ha londe, do valla yottungo diyam daga babal daidum. Kuje mai jungol masin, chattudum, hedi mai ndiyam nastata sala dilla yaha nasta ha londe ngam ustina himbe bone nyedugo be jungo.